<noise> Nini miyake kuminikwiza. Sawa nengapanga kwa mba mamahomba. Moja, mbili, tatu. Chichachiru kuhueso wakoe mungu. Nengapanga lakini mtachifika. Kungapangi diambo lakini mtachirifanya kiu. Kongi chibari mungu wacha watuwa. <noise> Wakufika. Pakamalengu yaombe. Malu utangu wanchu kupanga malengu. Utamangile kwa mbumafika <noise> au chipu yala. Na mananga mungata kupuuzi manichibari. <noise> Hapana mungapanga kwa mba mamahomba. Nafikia mpango kwa moja, mbili, tatu. Mungapanga lakini mpuka nukotimiza. Hau tachipanga lakini munga kusaidi ufike. Nupanga kimi pangebite ninyo. Kulingana nabino mungama kupeshozi ma. <noise> Mana njoye mpuma kusichino chikawono onyeka. Hulinuwezu wakoe mba jositichi. <noise>